रति बेद्फस्त् करतु भोल् कथ। अरु रति खधै। <hesitation> न्यमिक्त भपे जितु अम्मि खौ। भ भत्। <hesitation> भ न्यमिक्त। अक्शुलि रति भत् खतु। नितन्त पुजम्। अरु न्यमिक्त। भ कुनु भुक् न लगर बस्त थेइ। रति भत् न खब परे। तिक् भत् न खै। किब कम् परिमन् बस्त। भ पोस्तिकर् खैत हो खब परे। अरु हेतु। अक्शुलि निजर्। निजर् ब्यक्ति कथ ब। मनर रगत् कथ ब। सैस्ततु रगत् कथ ब। जितु निजर् हरिएर् ब। निजर् सिमन् परिमन खैत तो थेओ। लगि हेइ परिमन निजर् खब पिसरे। तर् फलत् हेइ खैत तो अपर्त्। निजर् अपर्त्। निजर् मोन्त् अपर्त्। अनि भर् करे। जर् भपे खैत। खैत <hesitation> कुनु। भ्रेअक्फस्त् ब दिनर् के कुनु कोथन। हमै अनुखोरि। निजर् जुन्तु। जुन्तु हमै जितु खै। हल्प हेइतु खब परे। करन् जिकुनु खैतो अधिक्। भ। जति तीत खतु बेअ। करन् अरु अधिक् खले। थेओ सैस्तोर् हनिकर खब परे। जर् फलत् खैत। मिअमित खतु नितन्त पिस।